في بحياتنا كتير ناس. نحن في عنّا النّاس الّي منحبّا، في عنّا النّاس يلّي ما منئدر نتقبلها. بالنّسبة إلي أنا بيعجبني بالنّاس بيلفتني يعني أنا لمّا شوف مسلاً هيدي الصّفات بي هيدي الشخصيّة بتعجبني بتلفتني. فا أنا بحب الأنسان يكون صادق أوّل شي أنا من النّوع يلّي بنفُر من الكزب إذا حدا شفته عم بكزّب، مُنافق، <hesitation> ما بيحكي الحقيقة بالمرّة، ما بقدر أتعامل مع هيدا الأنسان أبداً أنا بيعجبني بال أنسان هوّ الصّدق تاعوا، سئتو بي حالو، كتير بحب الشّخص يلّي عنده سئة بحالو وعارف شو عم يحكي، <hesitation> بحبّو يكون كوميدي، فرفوش، يعرف يضحّكني، كتير- كتير- كتير بنعجب بالإنسان يلّي بيقدر عنجد يضحّكني بي شخصيته بس أكيد ما يكون تقيل الدّم يكون فرفوس عنجد هو دمه خفيف. كمان بيلفتني بالأشخاص قوّة شخصيّةٌ، قوّة الشخصيّة كتير بكره خاصّتاً المرا كتير بكره البنت المرا تكون ضعيفة الشخصيّة بالنّسبة إلي أنا شخصيتي قويّة بحب كل البنات وكل ال- النسوان تكون <hesitation> شخصيتها قويّة <hesitation> ما بحب إنّو تكون المرأة هيّ إنّو ضحيّة. ما بحبّا تكون ضحيّة بالمرّة وتعيشها ودراما وهيدي الحركات هيدا الشّي أنا ما بحبّو بال- بالشّخص أبداً بنفُر منّو، كمان ما بدنا ننسى قصّة الترتيب والنّضافة كمان بتلفتني بالأشخاص، <hesitation> بتلفتني بالأشخاص قوّة إرادةٌ مسلاً لمّا يكونوا عندّن إرادة بيئدرو بدُّن يوئفو هيدي الشّغلة هيدا الأدمان بيئدرو يوئفو، <hesitation> كمان التفاؤل كتير سئيل وكتير صعبة إنّك تُعُّد مع إنسان بي ضلوا يحكي عن السلبيّات ومتشائَم بتحس حالك أخدت طاقة سلبيّة منّو حتّى لأ نحن منعُُّد مع ناس <hesitation> عندا طاقة إيجابيّة هيك نحن مناخُد منّا طاقة إيجابيّة أكتر. كل هول الصّفات الّي حكيتُن إذا كان هيدا الشّخص مش متواضع كمان أنا بنفُر منّو ما بئدر أعُّد معو بحب الإنسان وبيعجبني بالإنسان إنّو يكون متواضع يعني لو أد ما عندو لو شو ما عندو لمّا يكون شايف حالو ومناخيره للسّما ما- ما بئدر إتئبّلو. <hesitation> وكمان حلو يكون صبور وبيلفتني إنّو كيف بيئدر يدير وئتو يخصّص باليوم خاصّتاً المرا كيف تئدر تخصّص بنهارا شي للولاد، شي للطّبخ، شي لا- لا إدارة البيت، <hesitation> شي لا تلتئى مع رفئاتا، شي لا تلتئى مع أهلا بتئدر تدير بيتا، وكمان بحب إنّو الإنسان يكون هوّ بيعتمد على حالو ما يكون دلّوع بحب الإنسان يكون معتمد على حالو بنعجب بي هيك إنسان <hesitation> معتمد عا حالو بي كتير أصص بي كل الأشيا و ما يكون معتمد على غيرو إنّو هوّ يعيشو إنّو هو يزبّطلو هوّ يعملّو حياتو لأ حلو الإنسان يكون بيعتمد عحالو وطبعاً كل هول الصّفات بيكون من عنجد الإنسان النّاجح أنا بحب الإنسان النّاجح هاي صفات الإنسان النّاجح.